<hesitation> minng giez sdzaꞌ ldoꞌ xwiy <hesitation> xgit pelot o xwiy lo tele lëꞌkga minn xgit pelot o minn este <hesitation> sdzaꞌl ldoꞌ minn xwiy minn lo tele minn xgit futbol.